إني أقوم أفطر مع الأهل, بعدها بروح أتمشى, وأزور كان جديد, كمان بالمساء ممكن يعني إنه أجلس مع أصدجائي, أو إني أجضي وجت يعني بالبيت هادي, على فيلم, أو على كتاب, أو على عشا من صنع إيدي, أهم شيء إني آخذ راحتي, وما أرهق نفسي.